छोउन्त्र्य्, चोउन्त्र्य् मर् बहुत् असे। मर् मर् जुल्तुन्तु वोर्ल्द् ओउत्। छोउन्त्र्य् मर् बहुत् असे। देक्स्, जनके भ्हरत्, सिन्, तरो सब् अमेरिक, जुल्त छस्त्रो, इन्दोनेसिअ, भ्रजिल्, पकिस्तन्, निगेरिअ, भन्ग्लदेश्, रुस्सिअ, असिअ, मेक्सिचो, जपन्, फिलिप्पिनेस्, विएत्नम्, एथिओपिअ, गेर्मन्य् असे, इरन् असे, तुर्किश् असे, तबि सोत् कोन्गो कोनो रज्जो असे, थैलन्द्, फ्रन्चे, तबि सोत् जुक्दो रज्जो असे, तबि सोत् इतल्य् असे, दोकिन् अफ्रिक असे, दोकिन् कोरेअ असे, तबि सोत् स्पैन् असे, इतल्य्।